Aminy ñy dité noho ñy kafé, ñy dité ñahy ñy teako, ñ'antony :-ñy dité mampaiva, ñy dité tsy maha sijy ro tsy mamparary loha, fa ho an-teña olo tsotra noho mpianatsy io, ñy dité tsy raha maha-domely, fa añisany ñy fanafody ho any ñy vatan-teña.